هو، دا ډېر مهم دي. کله چې ملګري مو له مختلفو ډلو وي، موږ ډېر څه زده کوو. موږ د نورو کلتورونو، نظرونو، او فکرونو سره بلدېږو. د دې ملګرو له لارې انسان زغم او درناوی زده کوي. دا ډول ملګرتیا انسان پراخ‌نظره او مهربانه کوي. نو مختلف ملګري لرل انسان پياوړی کوي.